तोता..बहुत बुद्धिमान, बहुत मनोरंजक प्राणी ह्वंद यो। सबसे बढ्या बात येते ब्वोल्दन कि यो इंसानो बढ्या दगड़्या भी व्हंद। यूं दुनिया मां यन ब्वोल्दन छिन कि साढ़े तीन सौ से ज्यादा प्रजाति छिन तोतूं कि और सबसे खास बात या चि कि जन आप हाथ कि उंगल्यूं से खाणों खंदन ना, तनि तोता भी अपणां खाणों खाणों ते अपणा परों का, अपणां ख्वोटूं का पंजा ज्वो ह्वोंदन ना, तेकू इस्तेमाल करदन। ब्वोल्दन छिन यूंका पंजा भौत मजबूत ह्वंदन और यो तूंसे ही खांणों खंदन, जन हम खंदन।